Da tany manakarea i Iran io ny raika ambin'ny folo faingo dimy isanjaton'ny petroly eratany da hita amin'ny tany io ao.